Puēñūú naíku nteeni nguun kái u ntóko ñuꞌu ne kuētsi ne kakuiñuú ña i ne na nevoꞌ é nonñaꞌa kantio kái ne kuediín ca i porke neikueꞌtɨ ane vá tsi vií di ne ikakui ña ne iā ntɨvɨ mii kuēꞌetsi dɨvɨntɨvɨ nákaꞌan óun limu ján ne cí njānēé kái u ni kumida kaéé iné ni ntu ci kaé iné niꞌ sopa kaéé iní ni ārus káji né ni ntɨxaꞌandɨ̄vɨ káji o né niꞌi dɨvɨ da nē gá ku midá né kasu taꞌanñú limu nakaꞌan ñá līmu nakaꞌan ña limu naꞌnú jan ne puētsí njan ne é ntute i kāde váꞌa o porke ñaꞌ ñá kaīē úni kumidá ku i de ítuku savā ó ci ñaꞌa dɨɨn tsí nga kade tiun ño ni nakaꞌan ñá lm limon mantarina ján ne puēthí njan ne dɨvɨ kade tsiuꞌun ño ní ntute porque tsi ɨn né kuāan ntúte ixi ñaꞌa dɨɨn ntúte ixi é ña te taka limu naꞌnu n cí limu naꞌnu tka limu váꞌā né nɨxi kaa.